Ät ngonoskatzäkpa't lugares ijtumä mas paka'k, ijtumä mas ninhkä, pero ät sunpat ijtumä't templado usyäk ninhkä, usyäk paka'k, acostumbratzäjku'at jejtzye por que jenä't pä'naju mmjä, y ijtumä mas ninhkä aburritzäkpatä por que janu'sytyä kumpa y ntatä acostumbratzäkpa.